أدعم مؤسسة إطعام, اللي تهتم بتوفير الطعام للمحتاجين, أشوف هدفهم مهم جداً, في ناس كتير محتاجين, بعضهم يمكن ما عندهم حتى لقمة عيش كافية, المؤسسة تساعد في تقليل الفقر والجوع, وتجمع التبرعات وتوزع عالمحتاجين, أحب أكون جزء من هالمبادرة الجميلة, لأنها توصل رسالة اننا لازم نساعد بعض, وما ننسى المحتاجين في مجتمعنا.